السيارة هادي مناسبة جداً لك ولذوقك, وهتتحملك وتتحمل عائلتك, كمان إقتصادية ما تستهلك بنزين كتير, وكمان مواصفات الأمان عالية فيها, تبي شي؟ علمني, وفي نفس الوقت شكلها كتييير أنيق.